Punna injo manfaatna kulkas iya lohe todo, kah kulle ripananroi kaju ngutang, <hesitation> juku, daging, na bajao todo, tapi punna nakke to isseng iya biasana punna rie anungku <hesitation> kanreangangku nu tasa rie sesa-sesana kupantama mami ri kulkas a, supaya anre injo na innaja do jadi punna arakki nganre tinggal nialle mami i nihambangi mami isse nai anremo isse nausa taua appallui, kan rie memang ceritana stokna, <hesitation> injo pole kulkas a kulle ni pananroi ere, supaya kulleki nginung nu dinging-dinginga, battuanna isse air es, ataukah ripabbajui i anu pannanroi i apasse arenna <hesitation> es batu, kulle tokki baju kunjo, <hesitation> nampa pole injo taua punna anganui kulkas ammalli i, palagi nakke ammakku beru mangi malli kulkas tania to sikidi-kidi injo ballinna, nu jutaan, punna tala salea injo rie ganna rua juta labbi, na halliangi nampa injo kulkas a rie mi kapang siminggu lah maingna nahalli, nampa injo pole baju ngutang-baju ngutanga <hesitation> juku daginga. Punna ni ri kulkas a awet-awetna itu ta tallu ngalloi biasana ballo-balloi i injo iya, ka segar-segarki ji i, tapi paling ballo kaleaiya punna tasibangi ji i, kah pada nu herui i ditte injo anua iya, injo pole kulkas a nakke kuanaui ku pananroi i minumang-minumang, kan nakke balu-balu a todo ceritanna injo minuman-minuman dinginga do jadi punna rie sesa-sesanna ku pantama mami, kupantama mami i kunjo iyana riekkija dingin-dinginna do.